أحب أعيش في قرية صغيرة أكتر لأن الحياة فيها هتكون مريحة هادية فيها إحساس بالتواصل بين الناس ، الكل يعرف الكل ،هذا يعطي شعور بالأمان كمان الطبيعة غريبة والجو أفضل لكن المدن الكبيرة <noise> توفر فرص كثيرة وهذا شيء مهم. بس ما في أمان اكثر من القري.